Paxtadan tayyorlangan futbolkalar kiyim-kechak ishlab chiqarishning keng tarqalgan mahsuloti bo‘lib, ularni ishlab chiqarish bir necha bosqichlardan iborat Avvalo paxta tolalari yig'iriladi va ip hosil qilinadi. Bu iplar to‘qish mashinalarida matoga aylantiriladi.